ⴷⵀⴰ ⵔⵜⴰ ⴽⴰⵙⵜ. ⵏⵉⴷ ⵎo ⴷⵀⴰ ⵔⵜⴰ ⴽⴰⵙⵜ. ⵀⵉⴷⴰ ⵇⴰⵉⵎⴰ ⵙⵀⵡⵉⵢⵢⴰⵜ. ⵢⴰⵡⵓⵜⵜⴻ ⵢⴰⵡⵓⵜⵜⴻ ⵎo ⴷⵀⴰ ⴷⵀⴰ. ⵎo ⴷⵀⴰ ⴷⵀⴰ ⵎo ⵣⵓⴽⵇⴰ. ⵍⵀⴰ ⵙⵉⵏⵏⴻⴻⵏ. ⵙⵉⵏⵏⴻⴻⵏ ⵏⴰⵎⴰⵏ ⵙⵀⵓⵀⴻⴻⵏ. ⵏⵉⴷ ⵎⴱⴰ ⵏⵙⵡⴰⵔ. ⵎo ⴰⵜⴰⵔⴰⵣⵓⵣⵉⴽ. ⴳⴰⴷⴻ ⵀⵉⵢⴰ ⴷⵀⴰ ⴷⵀⴰ ⵜⵙⴰ. ⵉⴷⵣⵓⴼo.